العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لاي هي يوم الجمعة. يوم الجمعة لان العيال بيكونوا اجازات وبيناموا متأخر وبيصحوا متأخر وانا نصحى بدري عشان ارنوق البيت وانضف البيت، ونستعد ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة. ونحضرلهم الاكلات اللي نفسهم فيهي، وبيبقى في <hesitation> متسع من الوقت ان هما يلعبوا وان هما <hesitation> يعنيي ايقضوا اوكات الفراغ ابتاعتهم بعيدا عن دوشة المدارس، ونسمعوا فيها البرامج اللي احنا حابينها والكرتون اللي احنا حابينه، وبالسنبة لي افضل يوم يوم الجمعة.